Osun i ama-a kalabari osun me, wa osun ke biri; osun me wani kalabari wa osun nyana-a kma, i osun te wa elem <hesitation> à iru were be saki, osun te jaa saki, i ke wani sikri is bei osun, ja saki imu <hesitation> mbanani, inimbana me irie, ina mbana abra bra me irie, ini irie te, ngi a gboi bra ke ma ye yem kma o kala saki me toru gote a bai nete an le kri ya; a mbana bra me irie te, i gboi bra kei ye, mi bro a ni siki siki te, or a teime te ye ke bio sua ṁoto animina but a neme, ani osun bra ye te i ke awome sikri, wa piki, en piki ka sin-re i sai lagos, o kon sme te o osun piki emi te i ke wana sikri sikrim; but mo ku tom kri ma bu finji te bra me osun. Toru kri kri mie moku bin te, o-sun emi, jaa sun emi te iyeri to-mbo me i oki te ke brii kuma ani odu ke pria, ani miele ifa-rini, jaa o sun emi tei an ki biri kuma ani piki imie tei oju kri piki ina wele wele-a; o sun emi wa ke kappa sikri be o sun emi, wa piki ke biri o sun emi, wa piki ke pani si'kri be o sun, ike kappa si kri be osun me ani <hesitation> fun bra sme bei ma tei ike <hesitation> ye bio sua wer bai ai ma, ani me inete ani me ke pani so sikri ba i piki ke kappa so sikri ba; o sun toru kri kri emi te, wa ke biri; ja emi te ike brii kuma ani piki i miete i pina-pina, ja i pina-pina te i ke brii kma ani piki imiete i krukru, o kon sme te osun bra memgba bra bin were te wie ke biri.